Ti in sɛ ice min ayɛt banet ɔng fi in shim in tse ni mben ti in fi fang, nyɔng fɛ na tsi di in shim in sɛ ice min na jeruselem nɛk azɔng wu fɛ ba tes ada yit ayeso, anet isheshek yit. Akɔne yɔng fi in fɛ in fin sɛ ice min, ki na tse amatse, na tse zɔng. Banet hywɛt ba mi nes azɔng, ba bɛ ba di nesek yit kuka nkyɔrɔk fin in fa yit ayit ifumung ajɛrɛ, kufumung kufɛ adakunom, fi ku tonong, izen ɔng fɛ adakunom yes basam wu nnon aisreal. Iba ba a ka ba kasa ba sot nnon wu. Ne anɔng ayɛt kutseet e, a bɛ di nye irèn fɛ anet isheshek kazatse ngma kusum di ki bɛ. Banet hywɛt nes azɔng na ba ki tas yin nkyɔrɔk fi i yit fa yit, iba ba tse ba di ina na ayisi na. Kayɔng ɔng fɛ ayeso ya na banet agup atoon, ba fɛ ni yit ki tse da tsi di karɔ me, ke ikyɛng e mi mak fɔn awo. I di ikyɛng e mi sok ayɛ hywɛt, ama ki ngɔn tse zɔng da di, ba tɛ ba fɛ ni yit, azɔng wu fɛ a yet mben ɔng, fɛ nabasang nɛ ashi anap se makiyi, kuyak iwɔp e yɔng. Akɔne wu fi imi fin sɛ ki in tse zɔng, nɔng imi ma na tsi di, ni ikyɛng ɔng fin in fa, ke iyisi min di, da ban sak i rosok in na adakunom ni te gbagba. Anɔng e da ban sak, inas ifɛ wu, na bi ikyɛng icɛɛt makiyi. Ni zen ikak, itak ni di, di ro ifok. Ke anet fok kyek i di wo, imak bi kucɛɛt fi i da cɛɛt makiyi naton e wo. In ki di na yisi ngɔn, i ti fa me, anɔng e sak da tak yɛɛt yɛɛt ikyɛng ɔng fi ngɔn ma di na yisi. De me dɔng fin in fɛ, i di na yisi nat i fok na ato. Fin fɛ imi shim in fin sɛ ki in tse zɔng na jeruselem, na tsi di na yisi min, nɔng adakunom da sak agbagba hom di ki barang, ite iyɛ min di ki barang ni wu. Nɛk anɔng in fɛ, adakunom na ki nɔɔk izen ni ikyɛng fi in bi di tse. Adakunom nye irèn narɔ yɔng fɛ ka se vit irèn, imi shim na di nye irèn nɔng na sɛ in di tse zɔng, nɔng ite iyɛ min da bi shining ayit iyerek wu.